Eee <hesitation> domofeŋolu kono miŋ diiyaata nňe baake baake wo lemu ňankataŋo ti.ňankataŋo suwaati aniŋ kanjoo walla aniŋ netetuo. Iyoo see were kanjoo ate daa koleyaata saayiŋ parisiko a diŋ kiliŋo se taa fo dalasi muwaŋ. Mee wo bee woo bee nte suuwaŋ ate le ka diiyaa nňe nuŋ palaa doolu ti kuwaa walla naadaa